Fomba fagnanaovagna légume atao agnaty lafôro de samby isany: misy sasagny atao amin'ny hodiny, pomme de terre io, karôty io, misy ndraiky gny sasagny a de efa voasagna izy an de izy vita ôfy igny an de atao agnatina plateau fagnanovagna ananzy igny de aha- vakivakina madinika amin'ny fitiavan-tegna ananjy izy an de asitrika agnaty lafôro de pihigny lafôro, zahanjahanana matetiky fa sy avela ela loatra fa sao de mora may karah pomme de terre.